A talawa <hesitation> bia no aina mino tamat di nan siin a totore siin no prograame siin a marit. A before ap gat no kind marargi no tumbuna di makim-di makim tamat ma maxis siin <hesitation> sa aina. A talawa axap. talawa life a senis <hesitation> no mas di axap. Makim <noise> no aina siin maxis siin tamat axap. Talawa <hesitation> a tamat lesees a. eses a. la manman i ta. Tamat a lasi <hesitation> lisi bai no kind aina a-a axau siin xan wuan a tamat a maxis. Agita ba. a lukluk-a lukluk siin no kind pasin custom. Cultre a gita cultre <hesitation> a <noise> bia no kind skelim. siin tete talawa. Siin tumbuna taim save siin aina. di malim aina siin-siin bia kain xolot <noise> o di tete siin tamat. o tsi o usait. O uaxap taim u ba save siin ba aina axap bia taim. Di-di. binainim no kain no law, law siin maxis o law siin sa. Talawa axap, talawa o, u, omanman siin no xolot <hesitation> o u tsi ma siin no aina, o u xik o pilim axau, o u manman. O u xap u se la <noise> bia kain pasin custom nap axau, bia mas bianim no-no kain pasin custom, bia no arrangement. Siin no marang we <noise> gita ba a manman-manman siin. Bia kain pasin custom axau. o u <hesitation> manman bianim totore siin orong a. u xap a <hesitation> bianim no kain tingting siin ples daun axap. Gita bianim tret no kain totore axau orong. Bia kainmarang axap <hesitation> gita mas save riri xolot. ri no hanua a-a. Manman siin lauteng. siin no pu- pu xolot lo garden. Plunimno tugal a lukautim ol hausboi bia gita mas save siin no inportance siin no kain marang <noise> o lap save siin no kain marang. O num laip axap axau. num laip ba <noise> poul o u ba- uba- uba- ubamat siin no mat kain marang o u <hesitation> u ting axap axau ga gita mas. Bianim no-no-no arrangement axap stret siin laip siin gita. A <noise> gita xap bianim no kain marang o gita laip ap axau. So iaa totore siin no tsi. mi no aina dokdok. gita no aina mino tamat gita mas stret axau no tsi dokdok siin gita. Numpali di siin <hesitation> pudaun siin no kain poul xolot. gita mas aturungi di siin no-no oxot axau. Di-di karim no tsi. ono tsana di ba manman axau. Axau gita totore bia no kind <noise> a re inaman siin maxis or marit <hesitation> oxida lisi no kain-kain marang siin. a culture bia no custom o xida skelim siin bia nokain siin talawa. So bia laip talawa ap axau o no laip. No customary marang-marang xap no kain pu dokdok marang ap axau. bia kind time talawa ap no pu marang ap axau. Talawa gita mas skelim goot, <noise> gita before xida maxis. Skelim no marang siin custom. no marang siin tete-no marang siin lotu o no totore orong. Xida mas skelim xida tsotso siin no family. mil ba axau <hesitation> xida hanua xida mum tsana no tsi. Xida stap ba axau. a xida <hesitation> xida ap skelim axau no marang siin no siin custom o no lotu. o bai no mat kain marang xida tsotso mil ap axau siin no tsi o no. tsono di ba manman axau. So xida no tamat mi no aina xida mas raedim no xolot siin future siin no tsi dokdok. ma no tsi tsana <hesitation> talawa laip a hat talawa gita ba. Xida adi no xuxute <hesitation> no xuxute di prise a-a manman siin prise o o solsol. o u bai no mat kain xuxute giya ba baim long em. Gita pasim da buol o adi xa mis o xida aturungi siin no-no <noise> a matan bung siin no aina o xida adi-adi xa aina. Talawa axap. Tuwat-tuwat siin. O u ba gat aina axap-axap. U xap tele num aina siin maxis. so bia no mat kain marang talawaa laip alaip hard <noise> ap-ap siin before. O siin custom <noise> a bia kain pasin o u tele aina siin maten bung o u ap gat save siin aina atsotso siin sa o. Bia no mat kain marang siin aina. o u tele aina o u bianim lo kain.